أعتقد إننا لازم نحل مشاكل الارض أولا، لإن الإنسان يحتاج العناية والموارد على كوكبنا، جبل ما ننتجلوا طبعا للفضاء، أكيد مشاكل الأرض كل الناس وكل البلدان بتساهم في حلها وكل الجهود الذاتية بتدعم ذلك.